جيب بيضة و حطها في الما و خليها تغلي. من تشوف الـ الما بدا يغلي، احسب تلت دقايق إلا راك باغيها ما طيبش بزاف، و لا خمس دقايق يـ يطيب الصفار بصح ما يـ <hesitation> ما يقعدش سائل بصح يطيب.